شغلة سلطة الفواكه بسيطة، اجطعلك مجموعة من الفواكه اللي تحبها مثل تفاح موز فراولة كيوي، حطهم في وعاء كبير واخلطهم شوي وإذا تحب ظيف شوية نكهة، حطلك شوية عصير ليمون أو عسل فوج الفواكه، وحرك الخليط برفج حط السلطة في الثلاجة إذا تحبها باردة، وجدمها.